समान्यतया कठरिया समुदायमे फे दार, भात, तेना, रोटी, थेचा, आलु कुच्चा, माड आदी खैना चलन हे । मुल कठरिया समुदायके अपना परम्परागत मौलिक खाना फे हे जउन हमरे वेहमे होइल या पबुनी तिउहारमे खैति । मै हिंया कुछ कठरिया समुदायमे पकैना आउ खैना मौलिक परम्परागत खानाके परिकारके बारेमे बताइ जाइत हँउ जस्ते तिल्हा रोटी, कचरिया, बरिया आउ ढिकरी, धौंधा, मिसौला अन्दिक भात, अन्दिक रोटी, चिल्ला, भौंडी, खिर, सितुवा, खिच्डी, कोहरी आदी ।